Papalale luma rai resa sasalate sa tam, se el salalu manalei mane bisa tam, losa salate reipa mae na u eutete sasalate, sasala nawase, niyele lain se, esanae usawa luma lalei. Nau eu, eu layolama teteusa au tetesasa late, ta'e ulisiye, ulisiye ehu, lou e, loe ten ne roe roe nuruweo suwaeolama luma, ta'e teu an neiye, u an neiye, an neiye, an neiye lau mu uti husuts hutusa, isa lo'o luma lalei, isa na bisao aheliyo kepen, olama luma lalei rei usalah sala luma mataiya, sala olama teune layo pakmuri lahapule. Um pusa laehu, nusal inana, ehu, taneu ehu pasar o ahiliyem sasalate aenate lesin tehuitu me tau ahilieru, ahilieru ehu, laeloi uni e pasaran leuwe sasarate, ni asere rehu hum uti isa, lihu lima, mu uti telu hutu telu sihulima, mosa hutu telu sihu lima, na e, upale hala, uhale taraiye Uhale iyane, suwe olama luma auhise riera, au sirera'a lae hasil alae sasalate ananau ana aneiye mele, nalo'o wanase an, ehu an ehu poiyelu manalehiyelu, welu manalei, lupakoi, nalo'o wanaha. Jadi wana kalu olama luma lalesa salate tamsa bisa tam, karna amaluma bersih sa'a wesa salate le na, jadi kalu una sasalate reisa um isaeru paraniya'e, na heseolama luma laeiyo sasalate rolama. Karna sasalate reilau na bersih ama luma lalei, kalu sasalate tamsa ama luma rei tataine, jadi sasalate remesa re mamfaat ela'e, bisalo'o lolama luma lalei sala luma lalei, poiyo luma lalei, muitemina layo pamuri, olama riyaha bisa isa layae, lei hasil aina na, au suam ane mesa hasil sasalate, um uti itu aena me le, mesa waheli eru mosa'i hututelu sin lima, ma'e u uhale wera lewem an mere yo, jadi marasiya'e, noi naum una sasalate naira heli'e Himten helu mane eu tetesa salete, nai iu ehli'i, han hunten ya'u ana telu mam eu tete sasalate si sa'a, si tete. tae yau perlu lou louwe lou louwe suama laiyolama luma, tam an niyeru helu, an iyeru umsaha um utilima helu, utilima au aheli eru lama, warana helu maseiye, msaeiye u warana. Um hale sasalate se tam, na waheli ere inalo'o pale uwana si wera hale iyane se, taraiye minya tanah, kalomo ruma raire sa minya tanah tam, jadi tolum hale sasala tare ini na, lo warana si mesie lili eineu keluhan ro'osa salate tae si haleru si haleru ta'e tau manfaat lo'u wana uhale si buku, hale si pena, nalo'o si isikola, jadi kehidupan olama duniyai reisa i <hesitation> ite sebagai orang tua, papa, mama, sa harus ihu hutuwama ule ela'a, hita hutuwama nalo'o pekerjaan sae mane mendatangkan kepen Lo'o ama ana, mendatangkan hasil lo'o ama rumah tangga berarti harus usaha karas, usaha na lo'o ama anao lama duniyai rei, karna etuisa lama duniyai musti i usahai na isi kulkasi unasisi sekolah, unasisi biar lai si kuliah tam mo asal si smp, sd, smp, lau sma ehuweru sa roe roe men yo karna ite orang tua sa, ama tanggung jawab lo'i unasi isikolah jadi kalau itei ituwe tuwe me mane mai masa kepen na ao laupa, karna ama anareisa harus yuna si isikolah, jadi kalu si isikolan berarti ite ama orang tua, harus ama tanggung jawab ini a kepen na bisa si isikolah, karna kalu duniyai sekarang re'i, kalu si isikolah kalu kepen tam mai topang yasi naupa, karna si pena, si buku, si komite, si sae mane, menyangkut si sekolah reisa namanya olamai sekolah reisa si tuntutan heana le'e yo, jadi harus ite orang tua ini ya pekerjaan sae mane, bukan sasalate mane, bukan sae mane, taraiya se sae mane unai lo kepen na lo amanae si sekolah